اول ذكرى أو أكتر حاجة أنا فاكراها لحد دلوقت لما كنت صغيرة وبابا كان بياخدني معاه الشغل كان بياخدني الورشة وكنت بلبس لبس كويس واروح أفضل قاعدة معاه من الصبح لحد بالليل وأفضل اساعده في شيلة الحاجه وك- كنا بنقعد بالليل سوا ونقعد نتكلم وكان بيشتريلي حاجات حلوة وعصاير وبعد كده يروحني بالليل بقى.